Jauta ko opaete mbae mbae jaɨ reta, <hesitation> fruta, ensalada <hesitation> ñanaro reta jare aguɨyeta vi ambuajaete jauta yave soo jare iru mbae mbae reta ngara ko jeta jau, ma ko jauta <hesitation> verdura reta, ñana ro reta jare fruta reta